Allô, azafady kony sao de mba afaka tonga an-tragno akato agnao magnamboatra tuyau-nah fa misy misy mitete akato, izy koa tsy mampanino agnao tonga amaraigny maraindraigny ampizahako agnao de amboarinao tsara be mikorana aveke mikorana prix.